اذا كنت هبني مستعمرة عالمريخ ولازم اخذ معايا خمسة اشخاص، اعتقد اني كنت حاخد امي واختي واخويا وزوجي وممكن وحدة من صديقاتي، <hesitation> لان دول الناس اقرب ناس لقلبي يعني، وهم احس انهم يغنوني عن اي احد، وانه انا حكون في مكان مرة بعيد، وعن كل شي مرة بعيدة، <hesitation> احس انهم هم اللي يعطوني لكذا الدفء وامان وانا ما حكون خايفة من اي شي جديد معاهم.